<hesitation> fɛfɛtɔ mɛ lɔɔrɩ séé kaá valá? Séé baá yɛ lɔ kaá ɖoró? Fɛfɛtɔ mɛ lɔɔrɩ, adoŋá lɔɔrɩí dzɛ. <hesitation> ka ɖorótɔ álámɩná ŋʋrʋ wɛ lɔɔrɩ ɛɛ-alɔ- kamɛɛ yá ñŋsɩ bɔɔ dɩ lɔɔrɩ atɛñkaá. Báná mɛɛ báná yɛ baalɛɛ yá. Ŋnáa? Too bá mɩnɩsɩɩ báná wárɩ bɔɔyɛ nɩ, barɩ wɛ bá baá wáana nɔnɔɔ mɛ, báná bɛ, ba nɔɔ baalɛ, baalɛ baá wáana dzeémɔ lɔ awe lɔɔrɩ ká mɛ lɔ ba baá gɛ bá ɖoro mɔɔ na barɩ bá baá wáana nɔnɔɔ mɛ báná wɛɛ baá gɛ kɔŋpita mɛ bɔɔyɛnɩ, báná, baá tɔñŋá sɩsɩ dzeémɔ wɛ ŋsɩmɔɔ dzeémɔ yɛ ŋsɩmɔɔ, gníkɩ ŋsɩmɔɔ, tɔɔ ɔ gníkɩ ya lɔ bʋ ɖoró bo, bʋʋ bɛrɛsɩ, bʋʋ bɛrɛsɩ bʋʋ valá fɛtɛrɛɛɛ mɩnɩsɩɩ, bʋʋ valá fɛtɛrɛɛɛ ŋñ kañ kaa ná sɩ sáa karɩmɛ bʋʋ bɛrɛsɩ bʋʋ bɛrɛsɩ bʋʋ fóe, bʋʋ fóe gbaagba gbaagba gbaagba, tɔɔ ññ kaa ná bʋʋ bɛrɛsɩ ɖorótɔ fɛtɛrɛɛɛ mɔsɛ etʋ <hesitation> bʋʋ bɛrɛsɩ mɔsɛ ɖʋrʋtɔ mɔsɛɛ yɛ ŋsɩ bʋ kpilasí ŋɛ dziiwoó kaa yɛ ŋsɩ bʋʋ gɛ bʋ tuku atɛ, ŋnáa? Ŋñ kɔní kaaná fɛtɛrɛɛɛ bʋ ká garásɛ feé-feé kɔní kaa yele atɛ bʋʋ káá ɖoro. Ná káá ɖorówá mɩnɛ kaá gɛ sɩ kála adoŋá bili-bili bili-bili mɩnɩsɩɩ ká kaa mɔsɩ katɩ ka yɛsé ka sɩsɩ kíríkírí mɛ, bʋ bɔ yɛ sɩsɩ ka dzekéti ŋʋrʋ bɔɔ. Ŋnáa? Kaá mɔsɩ katɩ ka sɩsɩ kíríkírí mɛ bɩɩ sáa kaká mɛɛ ká kɔníya kaa yúkú gbu, gbɔɔ kɔɔ wáana kíríkírí fɛ ka vaálɛná, mɩníɩ kaá sɔkɔ kíríkírí kóo, ŋñ ná sɩ katáa tɛñna fɔlɔɔkʋrʋ róó katáa tɩñna awárí, katáa tɩñna siminamɛ bɔɔ, mɩnɛɛ avɩyɔŋ báa béé valáá yɛ.